طبعا خذي البيض وحطي في قدر ضيفي ماء يكفي يغمر البيض، حطيه على النار وخليه يغلي وقت السلق أربع ل خمس دقايق لبيض نص نص تسعة الى اثنى عشر دقيقة لبيض صلببعد ما تخلصي حطيه في ماء بارد.